لمن انت تتخرج، ابد لتركز على انو انت تشوفلك فد وظيفة على انو انت تشتغل فيها رأسا او دايريكتلي، لمن انت رايد انو تشتغل لازم انو تشتغل على نفسك، طور مهاراتك، تدخل دورات، تدخل كورسات الي هي راح تساعدك و تأهلك على انو تدخل داخل مجال العمل، هذا الشي راح يطورلك مهاراتك على انو انت اتكون اي-قابل لل للعمل داخل اي مؤسسة.